miḍo dilla ha wuro feere say mi laari <hesitation> ngese feere say mi naati da de mi naati der ngese may say mi yulkiti haa nder ngaska. ngaska feere may de yulkiti ha les to ha les may ma ase ngese feere un, ngese les leddi, ngese may boo bana ngese himɓe naane mi laari ko'e himɓe, ko'e dabbaaji, kuujeeeji naane kuujeeeji kulniɗum mi ɗo dogga mi ɗo dogga say mbo'di feere burti ɗo sakita am, ɗo sakita am mi ɗo dogga nonnon mi yahi mi tefi ndambugal ya'si mi maɓɓiti mi doggi mi maɓɓiti mi burti, de mi warti mi yecci himɓe say ɓe gari ɓe biyam ay 'kusa'n du'ɓi sappo jotta himɓe walaa wara pelle may min mi annda un mi wari mi naati pelle may, <hesitation> bo de min min wari min keftay pelle may kuma.